Mae mom hi ran nung tsikhat ani a, pean pung dang lam tak keparean nei nung tsa te ani. Kove lehen mae mom ti shang shang rung in ang lau le. In tiad lau an tample ani. An ril hi te veaw ma se, kaw tak le inget tak mai ani a. An om na dur mun. An siam hean, an ma ni pean pung angin, an siam chin. Lang boi chin ani. An ril zam te hi tui ril tsikhat fei tak si ni in. Hi in atem hean, an in sak tuu anget tol tol ani. An rat san to hi te in te tuu. Mae mom dang ten an ril siam le nan an ejin ani. Mae mom ril hi ma ani tipui eji le emo. Til nung dang <hesitation> eji te po. An oma tumi man nan. Tuan an ril hi an mang chin ani. Chen pe hi tuu tur tak tak nei. Mi sing tan po tipui te hi al. Te ani. Tuan tum tuu an ril hi tuu. An ma ni om nan le. Ran <hesitation> nun dang man nan. An mang tan pui per ani.